Maro ny filohampirenena tao Rosia, anisan'izay Iboris Eltsine tamin'ny raika ambin'ny sivifolo sy sivanjato sy arivo ka hatramin'ny sivy ambin'ny sivifolosy sivanjato sy arivo tao avao koa i Vladmir Poutine nitanan-nitanta an'ny firenena io i nanaomboky tamin'ny sivy ambin'ny sivifolo sy sivanjato sy arivo ka hatramin'ny valo sy roa arivo. La nipody nitanta avao koa i Vladmir Poutine nanomboky tamin'ny roa ambin'ny folo sy roa arivo.